Ɗun kaa so goonga daaba fuu so mi ƴewii ɗum ana haynookan. Wanaa daaba gooto de so goonga alla no ndi taggiraa e no nguurdi ni. Sabi nde mbiiɗaa daabaa gooto woni kayniiɗo fuu. Goɗɗo kasen won ko a yiyaayi e mun, won ko a anndaa e mun. Won ko aɗe haalnee e mun, maa aɗe wiyee e mun. A wiyan kañun duu hono mun haynaade walaa.